<noise> ثما أنواع تاع كلاب ختيره، ثما أنواع مالازمهاش تتربى في الدار، يعني لازم انسان مختص ينجم يربيها، المره اللي فاتت <hesitation> بيتبول هذاكا <hesitation> عض مولاه كلالو قلبو وهنتشو هكاك، ثما <hesitation> أنواع زاده مالازمش تكون مع الصغار لأنها ممكن تضرها، وثما أنواع زاده مالازملوش نقربوها اللي هي الكلاب السايبة هاذيكا تاع الشارع.